La mikasiky ny tao <hesitation> roa amby ropolo sy roa arivo koa i e da tao ny fahatokisa tegna tao ny fanatena la agnamiko manoka zay la dinidinihy sy eritserety